Nu mɛɛ kɔ a kiiloo nu pya nu mda bee doo sor m aaken daa le sor dɛɛ a bira pya nu mda bee doo ne mada mɛ kɔ nu a kiiloo o aaken mbee aaken daa m doo baro yaa nyo piogi yebe nee m mɛ yere a doo doo kara naghe e loo kor bari a oo yaa e lo kɔ mda m muɛ eedee sor mɛ dora wo sa m ààkèn m iginu lu m kwa mia mkpaa lo ken iginu lu igi ba la nu e le lu a e aalɛ m yii tɔ̄ m kpaa yebe kem alo tɔ̄ kwa kem lɛɛrɛ su fɛrɛ m lōg bu sor mɛ lōg gaba sa lo alu lo dɛɛ i kii wii m kii wii e áá naghe dɛɛ m bira maa mde nu lɛɛ m buefen e na do do nu e bee de lo alu loo dɛɛ mle tɔ̄ a ii yee kii wɛɛ zua nam or ii doo mu alu kaani e i yee kwan mia ama mle tɔ̄ m aa ken mkpaa yebe ken lōg bu ɛ lala sor mɛ log ga sa mbira maa siga daa m de nu m sua kɔ lo dɛɛ a mɛ mɛɛ su'a su dɔ'a nu e nu pya na nee bee mɛ maa kɔ m dɔ wa nee m egbe ten ghɛ m do ye be ɛɛ kuma ken baa mɛ nee doo kɔ m do o m doo yebe ɛɛ Lorgor nu alu bira bu or tanga nee yii loo lo mɛ dora a yebe lo nu sa alu dɛɛ ei tɔ̄ baro dɔ m kii naghe ii aba sor a leke tɔ bari e era m sere lo nu maa bee dɔ'a m sere ken m kii naghe ni lo alu lo dɛɛ m mɛ dap si sa alu dɛɛ m wɛɛ bui nu si du su'mɛ aara du m bui lo nu m bui sa ile naghe m kwa yebe kenbm wɛɛ etom doo nu'a m doo nu sa m kwa ken ibi maa yebu e nu ɔɔmaa bu m sere lɛɛ m doo zia yebe ii gbaa bogia loo i de i de sa lo dee a taah